Scummèttiri dinari ncapu l'eventi sportivi pi mia è pigghiari li dinari e jittalli a lu ventu. A fatta di li cunti, dopu un annu di scummèttiri dinari pi lu sport, na pirsuna si putissi fari na bedda vacanza e putiri mparari cosi novi nveci di jiri appressu a scummèttiri ammàtula. Pi disgrazia, nni li nostri jorna, ci sunnu tanti pirsuni ca scummèttinu nni lu sport e pèrdinu tanti dinari.